Shimpirenii an beek shimpiree birriay, shimppire ta koolat jirra, ta koolan kaatit jirra, ta koolan hinkaaniit jirr, ta gar bissani ishitit jirra, ta aminen gar laf gogeetia ishitit jirr, ta mukir ishitit jirra, ta laff laff ishitit jir, ta gugurdaat jirra, chacharekot jir, ta birri wolin yatit jirra, ta koffa martit jir.